<noise> guxina guxina nixi nchi gi techua xrue ba ndithu jina gi lo que thi xra xru'a nche ba <noise> gexin nchi the ba nexinchi thingaba nexin nchin tajun a ndatji ngu ntha guchila tarin nda ba nexin nchi guyala nche ba xra nixi toan thiakje ba ninge toan nchega ba nthu gunche nexinchi ee tjue'e ba thingakji ba ningee nthe tse xi sue'e ba la xi ntha na na chunda chaa xra ni gucha'a cha ngu chjucha chunda ya la pero tha si sala nthi thu jina thi jnagua tamama niu ja thaga cha taga nchri taga icha taga ero nchi thu the cho ko ya lana se xra be'e ba la gencho nche ba nixin inchi ba gunia nixi nixi na thethuxion o sca thixi tji o nthexega déjalo déjalo déjalo nche thexigua nda the thi ragua thajo'ia chujnia nganda tala tji'a nthi thaxa ko thi xigua ixi thi xi uniaa o nthara nthiee ave erika nixi irika'ua ave the ixi nche the ba thi xiua unialah gii nche guate ixi gua na nai nthe xru a the tsiasa nga thi chujniara thi xi tsi tsjuso ngathe chujni o déjalo xe'e ntha ruthe'e na nche'ia nexin thi xiba. <noise>